لوكان ترجع بيا الدنيا <hesitation> لخ- لخمسين سنة اللور، <hesitation> راح ن- راح نخدم وندير أراضي وندير <hesitation> نخيل ندير س- ندير واحات نخيل ندير جنة، ندير جنة ونغرس <hesitation> الفرجات ونحفر وندير ال- ونشري الأراضي نشري نكثر من الأراضي باه تكون عندي في <hesitation> المستقبل اللي هو الآن تكون عندي دراهم ونعود مرفه ولباس عليا والحمد لله وفي نعمة.